<hesitation> Laoko zao ai, ra ôhatra oe <hesitation> magnana frigidaire mande tsara agnao zegny oe, tsy tapatapaka fô toujours mandeha fogna ai, de afaka <hesitation> hiterizigny laoko ôhatra hoe mandritrana dimy andro na dimy andro mahery hely agny fa raha oatra hoe frigidaire tapatapaka ake zegny ôhatra oe matimaty fôgna ôhatra jiro de lasa tsy mandeha frigidaire agnô ai dia roa andro fôgna tokony anjanognanao laoka agnatiny akao fa ra tsy zagny de lasa maratra le laokognô.